ʻO ka mahina Okakopa, nui mau lā hānau hoʻohiwahiwa no koʻu ʻohana. ʻO kuʻu makuakane, kaikunāne, koʻu kaikuaʻana a me ʻekolu mau hoa hānau. ʻO kēlā makahiki aku nei, ua hele wau i ka mokupuni o Hawaiʻi e hoʻohiwahiwa me kuʻu Tita lāua koʻu hoa hānau.